اه نفضل التقدم في المستقبل نحس فيه أفضل من الرجوع بالزمن يعني التقدم حتكون مشيت لمرحلة جديدة <hesitation> ممكن بطريقة اسرع أو كذا مش عارفة الخيرين غريبات لكن نشوف ممكن تقدم في المستقبل <hesitation> فيه-فيه شوي ميزة.